screwdriver screwdriver khunii ishinii fuu iii viungoo yaani wonn akhaa garia thaa akha machines wonn akhathan jirthi dhib yethe gariaafaa pikpiki faan kas jirthi dhub wonthuun wonn ishin inamaa khakharthuf wonn dhib yethe yaani wonsun righithe illi wonsun ijemthu mudha dherthuu wonn akha gariaafaa tairi thumeti wonn akhi oili faa tumethi dhub wonn tun friction dhuften wonn tun Lilah olll ijemthun huji ishian suun